اللغات اللى فينى أتحدث فيها وأفهمها، أول شى اللغة العربية لغتى الأم، <hesitation> طبعا بتكلم فيها وبفهمها الحمد لله، ثانى شى اللغة الإنجليزية، <hesitation> مرة الحمد لله متقنتها، و <hesitation> ثالث شى اللغة الإيطالية، جالسة أتعلم فيها الحمد لله وبس.